יא, איך קען זאגן צען נאמבערס וואס זענען פון זירא ביז הונדערט: <hesitation> פופצן, איין-און-צוואנציג, פיר-און-דרייסיג, זיבן-און-זיבעציג, אכט-און- פיר-און-אכציג, אכט און- פיר-און-אכציג, <hesitation> ניינציג, איין-און-ניינציג, דריי-און-ניינציג, פינף-און-ניינציג, און ניין-און-ניינציג